Qo'llarni yuvish uchun iliq suv va sovun ishlatishingiz mumkin qo'llarni suv bilan namlab sovunlab olasiz kamida yigirma soniya davomida qo'llarning hamma qismini ishqalab yuving ya'ni kaftlar barmoqlar orasini tirnoqlar ostini so'ngra qo'lni yaxshilab chaying va toza sochiq bilan quriting.